Injíde mayá báyáas dí pёboos pёlolan ţañ uncíwí jíne <noise> dul dí medun ţañ apaar senegal. Mayá báyaas pur pёme báñaan njí bancibiki dul ná pёme jíne bida náambi sirtu ucáak wibajawi manjakύ pёnidul unjáke pёlund. Dul dí yadun pёme bida naambi naam.